गोल्ड, गोल्ड म्हुटला काये पैली लक्ष्यान येता ता मुणजे भंगार। मांश्याक फक्त दोन वस्तु जाय आसतात एक पैसो दुसरा भंगार अनि यात भंगाराचो कलर मुणजे तो गोल्ड। गोल्ड कलर च्या नावात भंगाराचो कलर मुणंन आस। या कलर ची साडयांची बॉर्डर सुधा बेस्ट दिसता अनि योह कलर आमका बायलांग खूब आवडता।